Njaram ɗam ɓurmi yiɗde ko tufam kosam kaaɗam. Tawi aɗa feewna ɗum koccata ko kosam biraaɗam pennda. So fenndiima, nguurla, ngiirta haa ɗaata mbaɗa hen suukara, njara.